komið sæl og stjórnendur félagsins berjast fyrir lífi þess fjárfestingarfélagið

partners hefur staðið í samningaviðræðum um kaup á

og í morgun var tilkynnt um uppsagnir þrjú hundruð og fimmtíu starfsmanna WOW þar af eru hundrað og ellefu fastráðnir þá verður flugvélum félagsins fækkað úr tuttugu í ellefu við ætlum að ræða við forstjóra WOW í kvöld Skúli Mogensen vertu velkominn í Kastljós takk

ertu að missa nei ég er ekki að missa nema síður sé hins vegar erum við núna að fara í gegnum mjög erfitt tímabil og

erfiðar ákvarðanir sem við höfum þurft að taka þessa dagana og framkvæma í dag sem felast í því að við vorum

segja upp fjölda fólks þetta er mjög öflugur hópur og mikil

eftirsjá í þessu góða fólki en því miður verðum við að horfast í augu við þann rekstrarvanda sem við höfum verið að glíma við og ég tel þetta einu einu leiðina til þess

tryggja framtíð félagsins hvaða tengsl eru á milli uppsagnanna og þessara véla sem þið eruð að losa ykkur við og er búinn að þekkja þá alllengi eru einn fremsti fjárfestirinn í

þetta var eitt af skilyrðunum sem þeir settu það er að segja við myndum vinna í sameiningu að nýju leiðakerfi og að við værum með sameiginlega sýn ég vil hins vegar alls ekki skella skuldinni á þá ef svo má að orði komast því að eins og ég segi það lá fyrir að árangurinn í ár er búinn að vera langt undir væntingum og við hefðum þurft að taka til hendinni það sem við erum

að fara í búninginn sem við vorum í tvö þúsund og fimmtán og sextán þegar það gekk mjög vel þannig að við erum

því miður þá vorum við komin langt út fyrir upprunalega stefnu okkar og gerðum fjöldan allan af mistökum þegar litið er til baka og stundum getur verið erfitt að horfast í augu við það en það er nauðsynlegt eins og hvaða mistök

búin að stækka mjög ört og eftir velgengnina

og sextán þá má kannski segja að við höfum ofmetnast að einhverju leyti tókum þá inn stærri breiðþotur sem eru nánast helmingi stærri en gömlu

og og bættum við eða samhliða því þá fengum við stærri sæti premium sæti fórum í raun að haga okkur eins

og gömlu flugfélögin algjörlega þvert á

þannig að með þessum stærri þotum þá gátum við flogið lengra bæði austur og vestur um haf og eins og ég hef sagt get ég ekki kennt neinum um nema sjálfum mér þetta eru náttúrulega ævintýralegar vélar og spennandi og skemmtilegt og kannski misstum okkur svolítið í þessari

uppbyggingu þannig að það voru svona sem gerir það hins vegar að verkum að við flækjum alla starfsemina sem er nákvæmlega þvert einmitt á

í grunninn út á það að hafa allan rekstur sem einfaldastan þannig nærðu að halda kostnaðinum í skefjum og þar af leiðandi að bjóða þessi hagstæðu

fargjöld en þessi mistök sem þú talar um hvers vegna gerið þið þau hvað auðvitað höfðum við plan og það er alltaf auðvelt að vera vitur eftir á en svo spilaði náttúrulega líka inn í að ytri aðstæður hafa verið mjög erfiðar flugfélögum þetta árið

gríðarlegar olíuhækkanir og náttúrulega hér á Íslandi vorum við að glíma við krónuna líka þannig að það má segja að þetta tvennt hafi ekki beinlínis hjálpað okkur heldur en þegar þessar ákvarðanir eru teknar þá

okkur trú um að þær væru þær réttu en eins og ég segi það það sést glögglega í dag að þetta hafi verið rangar ákvarðanir þið eruð að reyna að ná samningum við partners um kaup á hversu stór yrði sá hlutur það á eftir að klára þessa samninga endanlega þannig að það er ekki tímabært að tjá sig um lokaniðurstöðuna alveg strax hins vegar eins og við kynntum um daginn þá er þessi fjárfesting háð því að við uppfyllum nokkur skilyrði eitt búum til sameiginlega framtíðarsýn og þetta sem við vorum að framkvæma í dag er liður í því við þurfum einnig að ná samningum við okkar leigusala og að ná að selja þessar fjórar vélar sem við kynntum líka í dag við höfum náð mjög góðum árangri í því þannig að ég er bjartsýnn á að það takist líka síðan í þriðja við okkar

gagnvart þeim þá þessum nýjustu lánum sem komu núna síðast já þannig að sú vinna er líka í gangi og og eins og ég segi þessari vinnu miðar vel áfram en það er erfitt að gefa einhvern nákvæman tímapunkt

að það gerist á þessu ári eða ja nú eru jólin framundan og tíminn líður og það er erfitt af því að við erum að semja við þriðja aðila þetta eru ekki bara við og

þannig að

mig grunar að þetta muni dragast fram yfir áramót en hvað gerist ef þetta mistekst er þá

sem betur fer þá erum við núna að selja fjórar flugvélar fáum umtalsverða fjármuni því tengt en við höfum eitt plan í einu og viðræðurnar við ganga vel og ég hef enga trú á öðru en að við klárum það hvað getið þið siglt lengi án

í ljósi þessara aðgerða og með

þá klárum við okkur í töluverðan tíma þann tíma sem þarf fram á vorið

þann tíma sem þarf verður áfram íslenskt félag með íslenskri algjörlega og ég held að umræðan hafi kannski verið komin svolítið út um allan veg sko svo framarlega sem við erum að standa okkur

og við vorum að standa okkur og gera mjög góða hluti framan af þá eru þeir ekki að skipta sér af dagsdaglegum rekstri þeirra

flugfélaga sem þeir koma að þeir hins vegar leggja ríka áherslu á einmitt og grunnhugmyndafræðina grunnstrategíuna vinna náið með stjórnendum í að búa til skýr markmið en það er síðan okkar að fylgja þeim eftir við erum með frábæran hóp af öflugu fólki hérna sem hefur unnið dag og nótt við að gera

að veruleika við verðum áfram með hátt í

eitt þúsund starfsmenn hérna á Íslandi

náttúrulega mikill fjöldi við munum flytja þrátt fyrir þennan niðurskurð rúmlega tvær milljónir farþega á næsta ári þannig að í grunninn erum við ekki að fara að breyta

mjög hratt á sínum tíma og svo hefur fallið verið svolítið hátt núna undanfarin undanfarin misseri ert þú yfirleitt hæfur til þess að leiða

þetta er algjörlega réttmæt spurning og eins og ég segi ég verð að horfast í augu við þessar ákvarðanir sem ég stóð fyrir og og kom okkur í þennan vanda þar með er ég líka

að taka á vandanum í nánu og góðu samstarfi við mitt starfsfólk ég vona svo sannarlega að ég fái tækifæri til þess að leiða þetta fyrirtæki áfram ég hef fullan hug á að gera svo og ég veit ekki betur en að svo verði gott og náið samstarf við þá undanfarnar vikur og ég er búinn að þekkja þá lengi

fyrsta sem þeir spurðu hérna eftir að hafa fylgst með okkur þennan tíma og eftir að hafa

hversu hratt og vel okkur tókst til fyrir örfáum árum þá eðlilega spurðu þeir bara hvað gerðist eiginlega og það er nákvæmlega það sem við erum að taka á í dag ef ykkur tekst að koma Wow fyrir vind núna

um að þetta verði fyrirtæki eins og þetta var tvö þúsund og

tvö þúsund og sextán hvernig hvernig eiga farþegar eftir að finna fyrir þessum mun ja í grunninn þá þá er þetta sama fyrirtækið

við munum leggja áherslu á það að bjóða upp á

hagstæðustu fargjöld eins og við mögulega getum þetta eru enn þá sömu flugvélarnar þetta eru glænýjar eða nýlegar

þetta eru þá áfram

þrjú hundruð og tuttugu og þrjú hundruð tuttugu og eitt eins og við höfum verið að keyra hana við munum áfram leggja áherslu á

þú borgar eingöngu fyrir það sem þú notar ef þú flýgur án tösku þá erum við ekki að fara að setja töskuna inn í eitthvað

fæstir sjá einhverjar miklar breytingar heldurðu að farþegar eða heldurðu að fólk eigi eftir að treysta því að þið verðið áfram starfandi eftir áramót heldurðu að

haldi áfram að kaupa flugför hjá ykkur ég vona það svo sannarlega og ég verð að segja að það hefur verið magnað að sjá viðbrögðin og þann stuðning sem við höfum verið að fá ég er líka mjög stoltur af okkar fólki hvernig það hefur tekið þessum tíðindum það er náttúrulega búið að fara í gegnum þennan ólgusjó að vissu leyti má segja að með þessari tilkynningu í dag þá erum við að eyða ákveðinni óvissu það er búin að ríkja náttúrulega mikil óvissa mikið af spurningum ósvarað hvað verður og hvernig ætlið þið að stíga næstu skref þannig að þess vegna höfum við verið að undirbúa þetta og vanda okkur eins mikið og við getum og reyna þá að taka eitt stórt skref

miður eru þetta þá afleiðingarnar en fyrir vikið þá vitum við að við erum ekki að fara það verða ellefu flugvélar næsta sumar þetta verða um tvær milljónir farþega þetta verða tæplega eitt þúsund starfsmenn sem munu leiða þetta fyrirtæki inn á næsta ár ég vil líka leggja áherslu á það að þetta er eitt skref aftur á bak til þess vonandi að geta þá tekið mörg skref fram á veginn af því að nú

verðum við öflugt

það er hinn rétti grunnur til að vaxa á já þú hefur náttúrulega verið dálítið yfirlýsingaglaður í gegnum tíðina og í fyrra þá víst að Wow yrði stærra en Icelandair í ár þú talaðir um að bjóða flugmönnum þeirra starf ef þeir stæðust hæfniskröfur ykkar og þú sagðist frekar vilja verða heimsmeistari en Íslandsmeistari þetta eru

svona glannalegar yfirlýsingar er Wow dálítið glannalegt fyrirtæki það verða aðrir að dæma um það hins vegar held ég að sé alveg ljóst að kannski þarf óvenjulegan aðila til þess að stofna flugfélag og það á náttúrulega

það hafi reynst góð ákvörðun eða ekki þetta er hins vegar búið að vera mikið ævintýri sem ég er mjög stoltur af að hafa komið að og ég hef fulla trú trú á því að við séum rétt að byrja þetta hefur ekki verið auðvelt og þetta verður ekkert auðvelt næstu misserin heldur ég held að það sé enginn sem hefur komið að stofnun flugfélags eða farið í gegnum flugrekstur í einhvern tíma sem segir að þetta sé auðveldur rekstur

í heimi líka hefur vissulega verið kannski ja þú segir glannalegur á köflum en fyrir vikið höfum við náttúrulega fengið óheyrilega mikla athygli úti í heimi fyrir lítinn tilkostnað við höfum notað náttúrulega lág fargjöld og litasamsetningin okkar og nafnið kallar á athygli en þú ert náttúrulega mjög þín persóna er mjög tengd þessu flugfélagi þú hefur sjálfur verið áberandi í ekkert síður en í viðskiptalífinu og þú hefur verið gagnrýndur fyrir að berast á léstu velgengni wow stíga þér til höfuðs er er er vandi ykkar tengdur ef svo má segja ja eins og við ræddum hérna áður en við settumst niður þá

nú búinn að afþakka afþakka pent beiðnir um að koma hingað nokkrum sinnum og staðreyndin er sú að ég reyni að forðast umfjöllun frekar en hitt en það hefur verið óhjákvæmilegt miðað við hvað umfjöllun um Wow hefur verið mikil að tengjast minni persónu partur af því hefur

og geta svarað fyrir félagið en ég skal ekki segja það er ekki mitt að dæma en ég væri alveg til í að fá smá frið frá fjölmiðlum svona yfir hátíðirnar alla vega já þú komst til landsins fyrir nokkrum árum með fulla vasa fjár og þú stofnaðir Wow hvað ertu búinn að tapa miklum peningum á þessu fyrirtæki ja við erum enn þá starfandi og ég hef nú meiri áhyggjur í augnablikinu af okkar fólki heldur en einhverjum krónum og aurum og er fyrst og fremst

að tryggja áframhaldandi starfsemi ég er að leggja allt kapp

það en það er rétt að ég er búinn að leggja allt mitt undir vonandi og segir allt sem segja þarf um trú mína á fyrirtækinu og þessum frábæra hópi þannig að ég ætla mér að klára þetta verkefni og lít svo á að við séum rétt að byrja við látum það verða lokaorðin hér í kvöld Skúli Mogensen takk fyrir komuna í Kastljós þessu er lokið hjá okkur í kvöld við verðum hér aftur annað kvöld á sama tíma verið sæl